Tëtäguasu Colombiape jokope jaereta omboyao mokoi <hesitation> arape ara tropical jare ara aratini ara tropicalpe jokope ara ñavi jare okiavevi kuae ipuerevi oupi temperatura supereta jaema jokogui ara <hesitation> aratinima oïyave jaema ipuerevi oupi superetatemperatura